தாய்லாந்து வெப்பமண்டல காலநிலையை இரண்டு. வெவ்வேறு பருவங்களைக் கொண்டுள்ளது வறண்ட. காலம் பொதுவாக நவம்பர் முதல் ஏப்ரல் வரை வெப்பமான. வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த மழைப்பொழிவு மற்றும். அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் அடிக்கடி மழையுடன் கூடிய. மழைக்காலம் மே முதல் அக்டோபர் வரை. தெற்குப் பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது குளிர்கால. மாதங்களில் வடக்குப் பகுதிகள் சற்று குளிரான. வெப்பநிலையைக் காணலாம்.